Nadika par kamieti loier ka porsawawa katipaka win tearta diewan na michua lei kamieti lo llirat wen dekan diu la mieto lex nadika ka tipa na kano abiekan kan xo nadika xnaka kan puesa wa wa loi nadikal <hesitation> pues chekan kan chulka to ber kan tu ber man negardu rama ka nie ka bokan loi xnadiga kan basawala nardika bi dukan tu parti tu parti wokan ne kal tu tenis kwan kwal tu tenis kwal anoda da kan ota da nex le nadika lo runen te lo rikasti nako mieti nado kan lo tenis winnax nadika nax di costumbre llichi wa loi ka mieti lokam ka fuerza ka bueti ka llutiti tunin perda ka buni tu mieti akan lo biani arguri torai rakan torciento wakan lei dokan tu ka verte bertiokrioi le berte entre wa loi ka gan fuerza nisan tago nisa tango watika chegan wasa tenis na Pardakan para nogongon achiko wan walei pues nadile riowole na nex nadika latikuchi per da ko kuchi tenin loi wen rokan nadika wada rundo skadan untitenex tukan ka runnan kocinar rruna komida nex nadika nekz leinti to loi aceite para tekara cosa natural de por ejemplo nadika girasol wa la nadika teso lliala